Dimy ny isañy ampoly an-trañoko ao. Ny teña ampola miasa teña matetiky zañy da raiky an-dakozia ao. Da ny nañoloako añazy farañy zay efa ampy efa ampy vola raiky mahery añy.